Барои ман мусиқии кантри рамзи ҳаёти оддӣ, табиат ва арзишҳои анъанавӣ аст. Ин жанр бо овозҳои гарм ва асбобҳои торӣ, мисли гитара ва банжо машҳур аст. Мусиқии кантри барои ман он қадар арзиш надорад. Ин жанри мусиқи хоси мардуми амрико мебошад.